من يكون عندي وقت فراغ، يا نقرا كتاب يـ و خصوصا رواية تـ تكون عاجبتني، و لا نـ نشوف <hesitation> أفلام باش <hesitation> نـ نتعلّم اللغة التركية، حاليا ضركا راني باغا نتعلم التركية تسما راني نشوف أفلام و مسلسلات بزاف بالتركية باش نتعلم.